Lakile-nakà ndraiky tsy maro, aroe fo na tà izy mety araiky àby, lakile ny trano midriky aminakà fo tsisy raha maro loatra. Izaho zen̈y tsy tsy mitan̈a lakile fôtony izaho tsy mandeha birô kàra zen̈y.